बफ़र फ़िश एक समुदर मैं रहने वाले जीव थरे जैकाई। अपने कुछ काजे मोतलु देखाने कहरें जैकाई आत्ये चेवलेखें। पानी पिलें तरहें हवां आने भ्रें जैकाई जैकाई गोल, मटोल, मोतली बंजाएं। तेरेम जे तीनी काजे बाफर फिसको ने तेरेम काजे वाईडी पॉली कर रे जे। जादा पानी पी ले तेरेम जे मोटी होई जाए।